أكثر شخص أثر في حياتي هي أمي، وأعتقد أي إنسان أكثر شخص يؤثر فيه هي أمه، طبيعي هي اللي تربي الإنسان وهي اللي تأثر عليه، فأكثر شي أث- أثر فيني، هي تربية أمي لي ولإخواني أمي ربتنا زين.